Mi hoinan watugo kantu ha nyamdu am, mi hoinan nyamugo nyamdu be wati kantu ha nder. mi yecchan debbo am be derdiraabe am to be defan nyamdu ta be watina am kantu ha nder mai, mi hoinan sodugo kala ko mari kantu pat ngam mi heba njamu boddum ha bandu am ta mi nyawa terde bandu am timma mi lasmita banta ndottijo timmudo tampudo.